<noise> bueno ja ku kuenda planta ro hore io naakujndo la'a ku tia'ando, chinana taja planta nyuuka xeresentir jiaa io xue'exi tiuku io kue'e ja planta jiaa io hore xuukun yu'a jiaa kue'e janda'avi ja planta adindiao ja planta xuukuun dii yu'a.